Ndikkinami mi laati limoowo mo komoi andi ngam hami yahi pat koomoi yidi laara mi koomoi on yidi dum nden be tokkan tefugo am haa babal feere feere mi tokka yahugo midon yimina be.